Mul hindäl um tuu induktsioonipliit ja tuu pääl mullõ peris miildüs tetäq, selle et tä um sääne väega mukav ja täpsä. Et tõõsõq ei olõq nii mugavaq ja täpsäq pliidiq.